रुस्सिआ जु ची भोत हि सुन्दर अर ठण्डु देश ची ताखागा लोग बहुत सुन्दर छिन अर ताख जू ची लोग धार्मिक लोग छिन अपनी भाषा ब्वन वाला लोग छिन।